ओइसे ते स्लेटी रंग हम्मे कुछ खास पसंद नहीं है लेकिन स्लेटी रंग के बारे में सोचले हम्मे अपने बचपन के याद आ जाला और ओसे एक खास जुड़ाव महसूस होला, काहे कि हमरे स्कूल के जौन ड्रेस रहल। ओकर रंग स्लेटी रहल <noise> और ऊ समय हरे जीवन के सबसे खूबसूरत समय में से एक रहल। ए रंग हम्मे अपने बचपन में वापस ले जाला जौन बहुत खुशी से बीताल रहल। एहे सोच के एह रंग से हम्मे जुड़ाव महसूस <noise> होला। जुड़ाव महसूस कईले के बाद भी हम एह रंग के कपड़ा नहीं पहिरिला काहे से स्लेटी रंग के कपड़ा हमरे उप्पर अच्छा नहीं लगला।